أول شي، حاول تبعد عن الشاشات، مثل التلفزيون، أو الموبايل، قبل النوم ساعة على الأقل. لأن الضوء الأزرق منهم، يخرب النوم. <noise> ثاني شيء جرب تشرب شاي الأعشاب، مهدئ، <hesitation> مثل شاي البابونج، أو حاول تقرأ كتاب يريحك قبل ما تنام. <noise> وإذا لزم الأمر، حاول تريح جسمك بتمارين بسيطة، زي التنفس العميق، أو تمديد العضلات، وخلي غرفتك هادية ومظلمة.